Inche, ng'anchete erongori, ase eng'encho, ng'anchete kogesa obori, eh, ng'anchete kogesa obori, naki ng'acherete ki? Erongori, eh erongori ere engiya, nabo okoineka, nabo okorosia etainekiri, naende egento ng'ancherete erongori nabo okonywa etabwati esukari, <hesitation> eri nero egeki ng'anchete ase obogima bwane, ng'anchete erongori. Erongori nabo okineka obwanga, botobe, borore buna ritunda riroro, aye notabeka esukari, nigo okoragera, <hesitation> obe nabo rero ogoteba, ah, rero tindikonywa erongori ngineke, kwaburuga rikairo, kwakora ki? Kwaong'otera. Inche egento ng'anchete aro, na erongori ese ya obori ase eng'encho nkosimeka obori, nkogesa obori bwane, tindi- teri kong'ira atambe, kotuma chibesa gochia kogora, eh, naki kekogera nkoroka ki? Nkosimeka, ngotumeka obori erongori ya obori, eh.